Aeka da miova da atokotry, gne mampiasa sira vaingagny igny gne mahavantagny anay satria zany e sira vovony igny zany, mamparary zao izy io, moa gne sira vaingany avao koa moramora, igny avao e disanigny da igny gn'ampiasainy koa, igny e masirosiro koakoa, la hoy iaho.